मोइ अस्वरते बोधिग्लिसोन् बेसि बेप कोइ फल् न पओ, करुन् बोधिग्लिसोन् तो नोर्मल्य् थन्दार् दिनर् बेप कोइ ले फल्। करुन् थन्दार् दिनर् स्किन्तु बोत् हुकल् होइसै। तदे पो दो धे करने अमि बोधिग्लिसोन् तो बेप कोइ पो लगे। नहोल् ले अपुनर् की अपो थन्दार् जितु थके, हि थन्दार् बोधितु उस्खोज्जे। अधो गरोम् कलि मन्होर् कमैते तेके, एकने कमैते बोत् एनेर्ग्य् बोत् कुसिजै। अधो नोमोरे मन्होर् कमैते तेल् तेके तेके देकतो। कोरिगे हि तु धे मोध् बोल्हिग्लिसोन् तोअकल् नहोइ। अधो सल्तो कोम्परिपुल् होइ थके। करुन् <hesitation> गरोम् कलि बेसि फेक् मन्हो गरोम् होर् करने फुल् सात् फेन्दे। तदे फुलि मकोदि वरक् नुसस् तक। थन्दार् कलि मन्होर् एकने जच्केत् फेन्दे। सल्तो बितोरोतोत् बोतनलिगे हुकल् होइसै। करुन् कपुरोतोलोते बोधिग्लिसोन् तो अन्य् तिमे थके। हेगेअने बोधिग्लिसोन् होअक्, तेल् होअक्, नुकत् हैपर् बोहिस्तु, हि स्कोरिबर् लगे। नहोल् ले अपुनर् सल्तो उस्खैजै। हेगेअने अमि थन्दार् कलि बोधिग्लिसोन् अन्नोकिपर् तेल् नुकत् मन्होर् बोहिस्तु, हि स्कोरिबर् लगे तो दूर्कर्। करुन् नहोल् ले सल्तो बोत् फुकन् होइसै। अधो गरोम् ओदिनोत् हेबु यबर् नहोइ लो सोलि जबपरे। हेगेअने अमि फुल् सात् फेन्दे कुइ थगो।